أفضل إرسال رسالة نصية، ليش؟ لأنه تعطيلي الوقت أفكر في الكلمات اللي أريد أقولها، وأقدر أرجع أقرأها بعدين، كمان الرسائل أسهل وأسرع في بعض الأحيان خصوصا إذا كنت مشغول، أما المكالمات أحيانا تكون مفاجأة وممكن تتطلب وقت أطول فبشكل عام الرسالة النصية تناسبني أكثر.